Enero tiempo ikalier nguy tiel mi kambaj ikojts san francisco del mar showa apak ient show mondock cabeza amba gue sajpow gui po küt a vese ngo masapuw a veces showa apac ient ps lawuw wush shajpuw lambuw ashikij ndock bombuw guej pambo maw kojts undish usha apac ient para que ngo la- la- langondom mondocor laj nepe i- ikojts nepelan nej pur <hesitation> par ambuw andokoj pur ajgue shi <hesitation> ajtajkuw dedicar tiel mi kambaj ikojts pur ambuw andokoj pur aj ajgue mis mibew por mibew küt, ajdocon tishum pues algumaslak pues ngomaslak pues nguiey ñibew aranguw ashujtuw ajgue mer mi minajier ñiwew tiel tiel mi kambaj ikojts ajguey ñiwew ngo mambu anok lad sha ñiwew tiel mi kambaj ikojts tiel akaliw pues ajguey mi najiet ñiwew ps guej mas pata ju ganar pues amajlac ps aj gataganar umajleck ajgataganar pues ndock ps pashuj tu va ambuw a shonguich ajtukey ps ajmon ajmon tiempo pajmelo nocajts, febrero. Ajleck nagusnut kejpotson mi nagush nut candelaria ikojts mi dios ikojts shuandü ñipelan napambu tield, <hesitation> tield pambu tiel combite pambu ajrien tiel candela pambu inguey ikojts sho atajku moti <hesitation> a- avisar de que ñiwew pataj paj a veces amaw combite tield amaw candela amaw reina amaw amaw anei ashowa tajkuw dedicar a- awache de che segure ambambuw ajguiey guy delante combite amaw altiel awañiw tarro tiel amblanda am monguich am meawan gue ambuw tield alcandiel nagushnüt ps doj gue a combite ndoj lambuw tiel baile pambu ajegu ñipelan ajmajier mardomo par meawan gue ajgue mi- mi nagusnot candelaria nadam nagusnot porque ajgue me- medio sikojts pues pambu tiel nagusnot nchiel ran ñipelan de dios sapambu algún mi gue pambu anojcor doj dojguey pues ama- amajleck ukuej nguen alonok gud dios ukuej. A veces gun promesa majluck pambu tiel tipos tipu de meawan gue atajcu dedicar ñipilan apambu tiel tiel timpots shi mi dios sapambu de cada pañaga am ñipilen tiempost am ta saludar dios am meawan gue amon tiel tiel mikambaj ikojs tiel alanok cas apajmel tiel alanok jaula lo mismo, a veces amajlieck kün na- nagusnot a veces a veces gumasleck tokey per minguiem midiem tiem posa pidiem tiemposa pidiem mi jaw dios apidiem mitipey dios guñe anop pañaj mitios midiem pidiem porque ajguey mi dios ikojts aguey <noise> meawan nepelan a- atajcu dedicar a <hesitation> de cosa de najñe wam mam tiemposa shin dios dojdiguey lamon marzo mijmilet marzo ajlieck compañero alieck pur ñurrar mi tajkey preparar pidiem ti minajiet midiem tempran porque lapotsojt ñujrrar noco raw pirang crimi najiet sholerrar shole langondom miran nikuej pues. Lidiem tiel nduelt mi shojt dimtikey ñurra pirang alokon doj ma mas pañaj de aliend aliend mas gan apirang alnocor najiet tiel ungüey langondom pues pidiem liem tiliem pishoj tiliem pss pañaj gue almajlack nop mandado pidiem tiel nop mandado pidiem puchuj nagush ami pss tiempo tishampi majmuel not pidiem pishon pidiem hasta awnot pidiem tiel minajiet showarrar ps ni modo pirang ajgue lamatuch tiempo compañero lamatuch tiempo de ñurra la- langondom par parmirang najiet porque bisnüt alawapillück pillück ngush nüt ñurrar pidiem pishon langondom parmiran najiet ps pillor almajmuelt tiel alonok tiel carro la- la- la- pishot hasta kej um abril pajmiliet tiel abril por a cada a nop nop mam tiel minajiet mam la- lamajaw Namamarang gue patá mandar monguich pambu tiel dia del niño pambu mamiliw mi duls miwew pajan mi duk mam presidenta pata entreg mi duls tiel dia del niño ngue meawan ñat lamajaw presidenta gue corte dia del niño latsiant mangal dulce juchitan sino mangal juguete cheam meawan pata entrega porque ajlieck dia del niño lamajaw ñe ñiw ñiw ajgue ñiw ñimal wush nguien delante ñiw pata entrega mi regalo monguich ps nguy ikojts lamajaw wats de que ñiw presidenta ajgue ajgue parang ñumal wesh para ajgue par muj regalo monguich ngumi jan jan porque a veces a tiel maestro tiel gud tiel escuela chiw pujchiw regalo monguich towan per ngumi meawan escuela atajcu celebrar pero ajgue ñumal wush gue presidenta ajgue amajier derecho par mush mi regalo monguich y bueno anop y mam piminajiet bueno ajgue iko- ikojts lamejawats natan umbaj ñipelan gue lamajaw kuej najiet natarang per monguich ajgue ajguey mi lamatuch ser not lamapien aa alieck carrera gue mam nashien mi regal mam ma- ma- ma tuñ mi regal ñiel la- lamonguich lamanguey noqueriw mi gumi ajchim andurin de que ñiw- ñiw la a mam ma <hesitation> mam azul mi camis najñe. Ñew mam má mashen mi regal meawan guey a- ajta suceder tiel cabo de abril tiel chuck mijliet nangaj nüt tiel nangaj nüt gue cada viernes gue mal par mi- mitsam pajte kuej an comida purgue pants küt mi pants küt ajgue at- atsam ñipelan cada <hesitation> cada viernes porque gumajñe matsam kuej mi comida porque ikor ajta respetar nangaj nüt palam milier mayo pues lamataj cerca ney tres de mayo lamajawar monguich lamapien tres de mayo atmam tiel ambaj piñat palajchaw palaj dos- dos de mayo palajchaw tres de mayo palat piñat mam tiel piñat monguich meawan barreño mam va máta participar tiel <hesitation> tiel almajluck ejk cuatro barra almajluck candelaria almajluck san antonio y almajluck tres de mayo y almajluck san nicolas tolentino meawan guey meawan bargue ajluck aniw ajluck aniw aran chaw ajluck mitiel ajluck meawan guey pajluck tiel cada barr guej tres de mayo pa- pambaj piñata pajmum monguich ajba piñata Pajluck dulce pajluck meawan tiel tres de mayo, doj ps y- y tres de mayo kej nüt mi nagush nüt tiw meawan motsapotch char albanil meawan ajgue mi nagush tiw nüt pambu ngañe ñuw pajgue majier aljan ngamajier ami jan lapata invitar mi amiga pambu tiel jan apajier gusto atma pagañow lagajlock jan- jan ñin teamba juey tiel kandil jüy jüy tiel call ps lamba jüy jüy tiel call ajguey mi vicio ñipelan mi kojts damajndock nokidij sentad timidi mi voz ja majlack ti ngu mum ajmajey maj <hesitation> majie mamatuch cantil nikej pues lan majier ñikuej tiel bols ke lejleck conforme porque laim laim tomiend langu majleck kenej ñinkuej anek tiel bols ajleck cero tiel bols kej ane pijar piñum mumbiem kej lam mamey kej kej unk junio aj alma muelier junio laa mi ta preparar kiriw kuej najiet ajta pirang timi la chendom mishil nuw kiriw o chendom me tishil tajnea tana teajneat mi pijín mi verán mi ta preparar mi iet porque alieck yow alieck yow apidios ma- ma majndock tikiyow ma- ma <hesitation> ma- ma por porque dios mi dios ikor Ajpa pajndochs pa matün tikiyow par para ikojts pamajleck yow mandier war majlieck yow mañow ijpuj kuaj animal ps miuwi ikojts majerats meawan guey ikojts apa apa- pajar mi nüt dios parma juet ikey par para parangan crimi najiet ikojts mamon najñe jan tamtamhan apamon meawan ñi kuej lo que nicrinajiet mi tajar ganar tiriw mi- mi siembra ikojts ajpa paperan kiriw kiri na shield apa mape mape dios tamtam najñe jan mataj jar ganar mi cosecha ikojts ps ajguey ajguey lo que ñimas per permer dios dios ropajar mi nut mapey dios najñe tamtam najñe jan ganar mi cosecha ijkor y eban ngon najñe jan ichimon, julio almaj mueleck julio la mita pensar kuej alieck pata terminar monguich, ikape la mi jaw kuej apa- apaj kuel tiel monguich a veces tiel monguich apa lama lama pien tiet tirang abica piengal tiel vestid apingal sasapat, apingal sa calcetin, apingal meawan lo que patuñ Ps ik gue lapillan nguiñe mod ika pingal apillam pillam ngañe mod tiel ngumi ngumi jier senta shor ore per ik apillam bapingal pues monguich, monguich nguma jaw ti ajmajluck ñu patuñ ñu pasuj juy la lam porque landoy wush apa apata pajluck lamansa mi maes apajlack fin de curso porque ñiw pajta recibir mina wij ajguey ajguey cuante mi ikojts amijierajts anok costumbre pajlak nagush nüt tiet pangulliw conjunto pajlack nagush nüt pajlack botana pa pajuey botan meawan meawan naga pajta terminar mi kual apiyack mi combuelt monguich ajmamba papey mi combuelt amoch mi anop mi cartón ps makiaj gue pues ajleck pajmuelt pues ajleck alegre nguesh ora par al ilbuesh timiesh mi ta atender mi ñipelan aw not tenock simon kuej kuey imal mijoch ñipelan pedi tiene que pamon meawan najñe tamtamha ik dios, dios primer mi par mi nut tamtamha ajñe mamon meawan, agosto semelier compañero a- anei similier agosto ps cada anok nop mi kinajiet Jan almajier minajiet lamarang crimina mi najiet ps ikor lamajawar cada cada caw almajier mi nüt par kuej najiet alnot apirang tiel tiel mi kambajs ikos, san francisco del mar ikor apambar tiel mi najiet ikojts pañajts lapa shimbien garrandock ajpambar ajpabij chieck tiel tiel küy, aber tiel mesapar atsapar, ajguey el único remedio tingüey tajta kar ganar kiriw pues ajguey mi bici cor ajpambar mellambar ngueñe mod pambar adelante, parma wiñer kede sentad par- par mambar najñe makej mi compañero ikojts adelante porque ajguey ajguey mi bici cor meawan meawan tiempo ps ingüey tiel makambaj ikojts ser mirang mirang ñipelan pobre, ik tiene que piyam ngueñe mod par mi mongoch shuey nüt, najñe tamtamha ps mamon najñe jan kaj tiel caney nüt tie, bueno septiembre ajmiliel septiembre compañero ikor septiembre lame jawar kuaj alpambar tiel marangal tiel tiel ma <hesitation> mi kambaj ikojts, porque lamajawar kuej aparang. Mi presidente ikojts de que lamatuch aney mi cabo septiembre pajleck grito dependencia pamban aniwar anok resfres ajke si quiera ajguey ajta invitar ñiw presidenta ajgue porque, tiel tiel umash umat ñi kuej ngumoch ikor nkuej pues pajlack key conforme porque este solamente ajguey ngundom ma matajka obligar much ikor ma- majñiw war mas showalley porque nguma nguma jier ps ni mod paranga pitiel majlock aj pajlack compañero mi show a no compañero aj compañero añowarr anop, bien fría najñe a- ajguey ajguey mi ñuwar ikojts ajge najñe yow najñe yow gue ajme meawan tiempo meawan meawan lado ajlock nagas yow ijpaw pa pañow compañero aney showana ni canijo najñe naüet ajguey apien compañero amon tiel i- idiem tiel grito dependencia ajleck alegre ajleck compañero mi shoam mi amig kej najñe anamon pajmilier octubre lama tajkar lamej takar pensar de que ajlieck carrer mi nagus nüt minat ikor san francsico de asis porque ajguey mi dios sar lapambar mi atropellar dios, pambar tiel nanga jier mi atropellar dios porque alieck. Alieck carrer mi nagush not mi- mi dios ikos san francisco de asis, cuatro a- aparangu ramad ñipelan napambu pambar mardoma almajier mardoma aparan mardom mi paw ield ikojts apambar mimbiw lajs mardome, tiene que mardome kej pambiol ikojts apa nguñ ñi or kuej ayuda mi mingui majts apa dio ñiw mardome pam pambiol ikojts anok an ok nüt ajgue mi- mi- mi notier ikor pambar iniw lar nashuey tamtamha najñe an pamon mi nagush nüt mardom pa dia seis dia seis de octubre par ajpan nduch mi nagush nüt ñiw mi dios ikor lambar tiel pajlack aojke kandel pambar jawar ñipelan apambar pambu ñipelan a- ajta cur regar pajbum ajbiwchi fruta pambar ajawar ñipelan parti piyac dios ajpambar nagush nut pa na nagushniet la- lambar lambar tiel lambar mi tajca visitar mardoma ajchier anop mi carton ikojts pa ma- majawar compañero apotchue anok cor tandom nagush nüt lapos pajlock ñipelan ajgue mi nagush nüt ikojts mi dios ikojts san francisco san francisco de asis ajgue mi nüt mi dios ikor. Tamtamha najñe pamon mi nagush nüt ikor y dolambar pa sustar tiel animas najñe tamtamha, noviembre lamar taca pensar pajaw mi compañero ikor aney lamateck tiem todo santo lapac kalier mondiow mondiow shush mismo compañero ikos ngu majawar pero apinguw apien mondiew shush ikojts almatachier amajawar apamon compañero mataj matar visitar ikojts todo santo kuej ajpiyac mi mijieruw tapiyac anok mi- mi pan cuej ajpamon ata visitar mi familia ikojts mean diow, mi tet, juandiow mi chij, juandiow tal fulado bueno pedik tiene que piyac anock kuej anok mi regalo porque ajguey costumbre a mi jierar ikor tiel mi kambaj ikojts porque ajguey ajguey reglamento almijierar tiene que meyac car anok regalo por compañero mondiow porque ajguey costumbre almajiera tiel mi kambaj ikojts matuch matuch nüt ñiwew mashuey tiene que amongoch de mean diow mi chij o andiow mi taw. Tiene que pamon mataj a visitar ikojts ikor apakalieck ajmajshey mashye ajfuer la ora par pajmueltd mes pamon apamon apien ikojts compañero ngu majawats pera apien ñipilan de que amon amon ñipelan nej ajpajtip mes pajmuelt mesa alinchan sil, meawan ajpajmuelt tuckey mi café o jan amajiet tikut chaw meyac tikit chaw apatuch miñi tiel parangu cen compañero gue, dojke doj arangu cen ps shiñeran mesmi wew landoj ajguey paje <hesitation> amajien mi víspera dios tiemposts tiel san francisco del mar, ajguey ajguey kuanti mi costumbre ñipelan ps not gue, lejkiaw nangajien tiel tiel ñumi timpost ñiwew lakajlack mi dios ikor meawan guey lejkiaw michunguiest porque meawan mojüy- mojüy altiel ambiiw ushka carretera a veces inguey andoch a veces compañero a veces andoch ajtahogar tiel tiel ndück mi compañero ikojts meawan gue tiene que pamon apamon majaw la- lang majier mi famil apamong ma shim timbaj dios. Kej kuej ñipajlack anok fruta kej pallakuj fruta tuan jan ngumajier mi familia pamong tiulej dios kej apashen mi regalo parma juey ngumi atmam gumi atmam sin regalo ñi tiene que pajueñ mi regal ajguey mi mi costumbre ikojts tiel mi kambaj ikojts diciembre lam bajmilier diciembre compañero diciembre alieck apajuy viej alieck alieck final de año pajuñ pajuñ viej lam pajawar viej para pu iend viej callek cada ñiat amon viej pujien patush nüt treinta y uno de diciembre papien mi compañero ikojts aparangaw kiriw kiriw basen pajtaca invitar mi compadre ikojts o tal- tal amig ma pajtajkar invitar para mapuchueld nokoj par gumi mbiyajts mamon atokey ma mamon tokey an pajta ca invitar anok compañero para parma ma- mayierants jan bocho najkan noj kor mayeran para anop cerves pañuwar anop refres marangar cen doj lambaj parmiyajts simon trienta y uno de diciembre ajgue ajtakuj celebrar cada añak gue añak por ñat amon amon amon tokey aj. Ajta celebrar ñipelan y ajlegre ñipelan cada añak amon ajlack pachan mam tiel buy adepotchoj an diciembre ajlock pachan ajlock quinceañera, ajlock ajlock monguchu wish y ajlock pachan majlack sentad mashey cada pachan pidiem, petel ngu majlock ps tiene que pishoj laguejleck gue mas pidiem nguma ajlock wusha majlock ajlegr pidiem mi jaw amig pidiem mi pochojnaj kej pidiem tiel tiel pachan pidiem bi ijaw ñipelan mashey para mijaw ñipelan ps pidiem porque almajlock ps ngu majlock ps chijlock tijlock conforme tiliem mam shumaran pachan permaran pachan jan famil ps tiene que pidiem piyam nguiñe mi ni mod tiene que pidiem par- pargum ngu mamon tokey <hesitation> mia tiel cabo de diciembre guej ps final de año ikor meawan tiempo lamejawar final de año tiene kej pa tiel gumi gumiram kidiom mbashey ik pidiem pidiem mi taj celebrar maj kiej tal- tal amig jan pataguey invitar mijloj nocor pidiow mi- mipochien nocor ndoj paj pamomamon chindor ajgue ajgue final de año.